الشهر المفضل عيندي هو شهر رمضان طبعا. شهر رمضان المبارك دا انا بستناه من السنة للسنة.. <hesitation> طبعا شهر الفرحة كلنا بنبقوا فرحانين ومبسوطين ومتجمعين مع بعض على ال نفس ال المائدة ، وطبعا هو شهر الخير والعبادة، انا باستمتع فيه وباستمتع بالعبادة فيه، وحتى برضه البرامج اللي بتتقدم وبتتعرض فيه انا بستناها من السنة للسنة. فو شهر عظيم وكل روحانياته ونفحاته حلوة وكل لحظة فيه انا باستمتع فيها.